اللعبة اللي بحب ألعبها لوحدي هي الشطرنج. لأن الشطرنج لعبة بتعتمد على التفكير العميق والتخطيط، وده بيخليني أركز وأفكر في كل حركة قبل ما أخدها. لما بلعب لوحدي ضد الكمبيوتر أو حتى أحيانًا بحل ألغاز الشطرنج، بحس إني بتحدى نفسي وبتعلم حاجات جديدة في كل جولة